Afrik di Siid duu, finaa tawaaji ɗii ana keewi ton. Tuubakuuɓe ana ton, ɓaleeɓe ana ton. Tuubakuuɓe ɓee ana ngaɗa finaa tawaa tuubakuuɓe. Ɓaleeɓe ɓee du ana ngaɗa finaa tawaa ɓaleeɓe muuɗun. Ɗun ana jeyaa e ko hertaniiɓe.